Min kam, mi suɓii mi ñaama to saare, ngam ñaamdu ndu jonnguɗaa kam a hawtataandu e ñaamdu ndu sooduɗaa to ɗum sorata ñaamdu, ngam ñaamdu ndu jonnguɗaa a jonngaandu no njiɗɗaa, ngaɗa ko njiɗɗaa, jonnga ko njiɗɗaa, ñaama nanaa belɗum, to a soodi bo naa noon.